कुछ सिक्कू कीनारु पर धारियां सुरक्षा अर पेहचाना वेन बड़ाई रैंदी यु धारियों से सिक्का ते आसानी से पेहचन्ड मा मदद वोन्दि ची जेसे हम धोका धड़ी से बच सकदा छीन।